Sj mokopue cman fofor bi do a, kwan a mebjfa do meenya anyjnkofo fofor nye dj, mobckc beebi a nyimpa taa dzi ehyia dj cyj bea a wctsena gye enyiwa, beebi a woyi sene, beebi a wctcn edziban, anaa beebi a wctsena gye hcn ahom biara. Mobotum akc hc na sj muhu obi na cfata dj mokc ne nkyjn nye no kasa a, mobckc akjda mo ho edzi na mafa djm kwan no do ma yjafa anyjnko.